Famoahana printy Trois D zany da mitaky fitaova manoka izay mandrakitra ny endriky amin'ny alalan'ny fanampiana sosona plastika na metalika. Io fitaova io zany da manomboka eo amin'ny drafitsy Trois D da mamoaky raha amin'ny Trois D amin'ny alalan'ny fanosora na fametaha ireo sosona.